چینٕچ ثقافت چِھ امیر تہٕ متنوع، تہٕ اتھ منز چِھ واریاہ پہلو شٲمل، یتھ کٕن زَن: تٲریخ: فن، مارشل آرٹس، روایتی دوا، چائے ہنٛز تقریب، گو ,ویکی: چینی ثقافتُک اکھ بہترین جوہر۔ ثقافتی خصلتہٕ تہٕ باقی۔